taku tío´ko ñaa katye ra tika ra taku tiempu ityi só hua sikanuri satuturi ña kasíari satuturi ñaa nahua taku ni ná kisia yó´o yu´va kisia yó´o savi kisia ra kò´o keeri ka tyi ya ta tiempu ityi ka hua keeri sikanuri satuturi ta kuumía ko´yo a kiti ni ku´aa a ña ko´yo yu´u takuatyi ní kuaa a nahua kuumía ra ñaka hua sitiunri ña sia´siri ra viti ra nintakonto kiti ti tío´ko ti kò´o va´a katyina ni kanari kumisantu ika ni keeri ña sia´siri kuunti ña ta´yu taku ná sii ha takuu ra ika keenti ketu ri ra ni kuu sva ri ñuu kua´ri ra tika ra nii a savi ra ni a ´tyi ra sá kuenta ti ki´ni li kuuri ra ntiki ntiiñuu siaknu ri ni kuulu konto ñáa ni kuulu tyi tiu´n ika ra sia´siri a kò´o tyikori´a kuusiri ve´e rika ko tyikori ka tyi ika ra isia´ri ni ra nta kuu tuun miiri ra suur´i ntaka´ya suu´ri tiku´a ti tuu kuu´ri nía kaneeri ka nía a´su tata´n a´su nahua na sa´me ka siiri ra ko´so naa ri ka tyi ni ntakaya ri tyi ni su tío´ko va´a ti ntoo ntasá ha Kuri tyi tío´ko kiní kuu´ri sia´siri ñáa tu tunte´e sia´siri ntakumii tu kui´i li kuntee ri sa´na ri tyi ñaha ra i´sua tyiko ri ka kuasi ri ve´e ri ña ta´va ri ra kasíari ñá kita ri hua tyi ña sá ña sa´mii ri síasi ri ntikii ntiñuu hua kuenta ná´a rira ñaka hua sa tiku tío´ko ha ra ti isinto ntaa saara ña tyikori´a ta va´a ri ka´ya ri ñaa kasíari tava tani kisia tiempu visi ka tiempu savi ha ka nii kuu keeri ka ra ika kuunu tyiko ri´a taan va´a ri ra ti into viti ra koña ka tyi sa´nta ti tío´kmo ntee tío´ko kini Kuri ñaa into ñaku viti